Elia, tara min poaj te mei ua no ta toukui turu lotu na tara a han a pinapo, lia kajin kukui gui kui. Te la hakap ua lan a poaj, hare na te la ni ruk hamas wa na pital, elia la hamas a nouk tara ji kui ien i sukut. Elia mas, elia ka lep a ji suhis ji kanen turu sia u poaj te la goan i kui. Le na kui nouk, le <hesitation> kal e nouk a mij bin, be lia te lep e nouk. Lia mas, elia ka lep a sia kain kanen. Elia ka gum gal kuku tuku mei taka lep mean ta kanen, lia mas lep e nouk. Mes u poaj, elia <hesitation> lia ka galus a mij hapalis tamulam, lia ka saloh han a luma, lia ka saloh i konan. Mij hai toukui ri ien. Te hakets me goan elia la nouk tara mej haluma tagoan, le la nouk tara mij haluma tagoan, be lia te na haharoi gon me nouk eru, borbor gon me nouk eru. Eiau has te natei gu an a sah a ka te boak ni han a pinapo. Para poaj lia ka gui luma tagoan, lia ku mei taka natei mea sah a ka te boak ni hia han a pinapo. Te his hamas ua goan, ne lia ku sep hamas a mij haharoi te boak ni han a pinapo.